صح الحياه قد تصبح أكثر تعقيداً مع التع- التقدم في العمر <hesitation> كل ما كبرنا <hesitation> بتزداد مسؤولياتنا مثل العمل، العايلة، والقرارات المالية. بس التحديات بتغير وبنواجه <hesitation> ضغوطات جديدة سواء كانت مهنية أو اجتماعية. بس من جانب آخر الخبرة تتعلم كيف تدير الأمور بشكل أفضل. تكتسب مهاره جديدة وتتعلم الأخطاء. وبيساعدنا ذلك في <hesitation> حل مشكلاتنا.